Etico ò no etico, l'é coscì che va o mondo da tanto tanto tempo in sà. Da un çerto ponto de vista se peu capî, into senso che se gh'é de tecnologie che san fâ un travaggio, l'é normale che se çrche de fâlo fâ à unna machina; do resto, chi perde o lou o l'é unta bratta.